من ضمن المواقف الطريفة اللي صارت بحياتي. <hesitation> إني كنت نازل <hesitation> أسوي في شوبينج في مول محدد في جدة تقريبا ما أذكر اسمه الصراحة. وبعد ما شريت اشياء كثيرة مره مره مره تذكرت اساسا اني ناسي المحفظه حقتي وناسي كل بطايق حقتي في البيت. فكان موقف طريف شوي بالنسبة لي لكن اتصلت على أحد وجابها لي